So tawi aɗa yiɗi toppitaade njiyɗe ma, a reentoto <hesitation> leelewal telefoŋaaji ɗi malla ordinateer. Ƴeewa kadi lone, ɓoornoɗa mbele ndanndu e bone caafe naange. Kadi, kala sahaa fof lootaa gite ma haa laaɓa, kala tuundi wonndi hen fof ngitta. Njaha kadi to safroowo gite, ƴeewa tawi aɗa wonde caɗeele malla a aldaa e caɗeele.